Iu pensu ca siddu tinemu un cani nta la nostra casa, l'avìssimu a purtari fora macari tri voti nta lu cursu di la jurnata, pi fàricci fari li so' bisogni e nta lu stissu tempu fallu cùrriri nanticchiedda. Nun è ca putemu lassari tutta la jurnata l'armaluzzu dintra; havi puru iddu dirittu di pigghiari aria. Annunca, nun c'è nuddu ca ni metti na pistola 'n testa pi pigghiàrini un cani, ma quannu decidemu d'aviri 'n armaluzzu dintra cu nuàutri, l'avemu a trattari bonu, picchì a ddu puntu fa parti di la nostra famigghia.